ད་ཐེན་ཁན་ལག་ཆ། ཐེ་ལྗོང་ལག་ཆ་ཨོ་དེ་ནང་ཐ་ཀོ་ཀེ་ཐོ་ལེ་ད་ཐན་ཤ་ཨིན། ད་ཐེང་ཁེ་ལག་ཆ་དེ་ལོ་ཨིནསཱརྣནཏ་སེ་ལབ་ཏོ་ཨིན། ཐ་ཀོ་ནང་ལེ་ད་ཐང་ཁན་ལག་ཆ་ཆུ་ནེ་དམ་ནེ། ཡང་ཟི། ཐེ་ད་ཝང། གུ་ཐེར། བཱན་ཇོ། མཱན་ཌོ་ལིན། ཐོང་བུཀ་དེ་ཆུ་ཨིན། ཌི་ལེཅ། ལག་ཆ་དེ་ན་ནག་ཆ་ཀེ་ལ་ཀ་ཀེ་དོང་གོ་ཤ་ཨིན།